एदोकाल जापान की इतिहास मा बहुत महत्वपूर्ण हतो। काय से कि यह वो समय हतो जब जापान की सरकार ने देश की आंतरिक स्थिति का नियंत्रण कियो। उके बाद विदेशी संपर्कन पर कड़े प्रतिबंध लगाय। शोगुन जो कि एक सैन्य शासक हतो ने की शक्ति को बढ़ाओ। और जापान के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को सुव्यवस्थित कर दाओ। ई काल के दौरान जापान ने लंबी शांति और स्थिरता को अनुभव करौ जैसे कि कला साहित्य और संस्कृती मा भी बड़ी प्रगति हुई गय॥ जापान के लिहाज़े यह एक स्वर्ण युग हतो। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के अंत मा पश्चिमी शक्तियाँ ने जापान के बंद दरवाजान को खोलने को दबाव डालो। जो अंततः पुनर्निर्माण की शुरुआत को कारण बन गयो।